﻿ <noise> Dama ditoh shawarama mandi barakaw ndelau lewi shiɗikaye ka eni tarbiya maƙyawo idan tarbiyama lewi tikaw maƙyawoye toh koda a gobe ma cha'e ka maiyini na ina reni a maiwuma donnibai bare a tsarani ka shinɗikaw ka esuka tarbiyaye dama ditoh tarbiyaɗin ka ikaw a leyi tikawye toh dole gaɗakaye nzafe tuku ka 'yan uwa tuku na dafa lalle lewata kwarta wanefa jire lewanikam ka tarbiya sede inta deman lewta anchai kam ini kale bohni mangwai memandi ka ɗafkani kumani gidfi ma ka dagise ka tanni a ƙyarno na kale bai ka tanni a tingenaw bare ance gidi din chinta tingentimma riya ala dawe ayam karatubai membai shikenan lewi kamani menta bai se dawe yinnekaw a kwaro asuka waɗani tusukaw aftinkiye shikenana nekaw maiwa waike gidi zafkaw wando ka kani ka eni chacha lewi babima eni chachye na kala bai bare batta ngwa dikaw lewe tikaw ka kwara baiye shikenan mende ne gaɗi mende ne gaɗi adomma lewe shikenan kagi lewi bai kai kwarabai daka walikaw ka mayaw ka mayaw ka ndene kaye lewe tikaw 'yankaw darta rashikunya amaƙotatikaw gam dikaw ka menta bai gaba wadi maƙochi tikaw ka gaɗa kaya na maita birinma akaw tikaw saboka membai lewi tikaw se ini nekaw gidi ka eni tarbiyama ƙyawo bai dikaw kuma kabibai toh kabibai kam idawtikaw nabai. ﻿idatikau nabai kamatuko inni Kabibai lewi tikaw ekaw memma ƙyawaw bai maƙofchi tikaw girni a kani <hesitation> har lekodima eni ndene kayye dafko inna gadaraka kalawa tikama tameka baima dai-daine inwaka ngamandi tame tikawye shikenan amma dikaw labari ishartakake ka ndenekaye dik ishartakaw mentiku da mendaw tuka gadantako 'yakara tuku umm toh ance daka tai donkaw gaɗi a don na mendawye kuma ai agi don bai ƙyabtaka kenan amma dikawma mizi kai grinye lewi tikaw dole sakati idatini naike kona tadu amma lewi ka ekawni chachaya na zirautiku da lewi tuku ko kuma ka tingenaw ka ini akataw enii waɗi toh ƃii lewi tiokaw baifa maƙochi tikawne saboka ini tsaraka dikaw tinda ka katuau eni waɗi ka ini toh ditoh tingenaw akatau eni waɗiɗin ka tingenau ka nzufetikaw wadi ilene tikaw ziyaraya ka ndenekaw kwa tingenaw lewi tuku kalekaw menandi ku tamako memandi ku tamako tohƃii ekaw bai kana tikaw lewi tingi menni a baraku tuka ƙam indai maiwa na chacha suye lewi zabe bohni bai toh ditoh leyetimma ancai saboka darta tarbiya lewi kala lewi tohtaifa na shababa sede dikawne ma maiwa ka shabi ko katikaw ka sanƃu ko katikaw ka sanƃu bai ance dik sarata duniya dautakaw kutu toh mentuminfa duk mutam don ka rayuiwa akiceye meka kyaƃe kama tukaw dai muƙyay mu robi Ndage jaratumu ka dumum ka zuriyatin kaf gaɗa timune a katau ndaru ma kyawo memandi antuni dimum ɗachi dumu bai. ﻿Lewi tikaw ka tarbiya wai dikaw kagi lewi sanan makotama ance ba kowane makwabci bane na girne a kataaw lawa tikaw saboka ini dama ishartekaw girna a kayi ishartekaw mentikaw ne mentikaw lukkake baye swhikenan amma katuka kyekarama kwartikaya sam barka ka'i chacah a lewi tikaw mentoh ka kalekasiye toh diko ka fatenekaw a gaba ma chakaya toh a'a shikenan dik memandi ka ndalo ka tama menko ka ngwa mandi na tamakaw a'a bai rewoma natama bai jire ma ka ngwa natama bai saboka asiri tikaw ka huna amma mentikaw ka lewi tikaw renannakaye ka ndenekaw ka fatekaw ka chacha agi nzafe tikaw lewi na tanui ai Baba chaka riwaninfa ini ka menna astum bai sa kasatin riwo tohba menwadi bane saboka nekaw memandi nani ekatikaw reninkakaw ka etaw chachaye ditoh ulo gaɗaka muko saboka neko gidi tasha tako kosa neko gidita tingenta katawma ka tantaw da ama aimen assino dugo kufin shiɗikaw walikaw asnekayi se'i mimti talatin toh ditoh ika minti talatin'i gwammma ɗafe tikaw inaw na asa bai gaɗe tikasi atitta hankali ka kyarno ka yinɗi ka wali ka astu menkaw baseka ɗummu kata nga bai in nga ka tamani men na tama toh ka ɗumme kase da tama toh ka ɗumme kase da ekaw, bai toh gwamma tankasi kakyai menko ka'i menkoye shikenan ka wahaitu nga bai ka damuwa bai dusus ance nakaw gidika memma alaki bai kawai se memma su nankaye ka dage tema ka tantawma gida'i bai ka tantaw da ankuni lewi ayam aa anhun senadagu aa toh shh. ﻿ditoh ka ɗautikaw ba gabatama saboka ka ndalo ka zaise akataw ndaru ma kyawo ƃimin ditoh asko kawai ka kuɗuka lawa tikaw bare ditoh ka bata ƃam ka ka'i ayam kara to shikenan ka gubɗu ayam ka gubɗu ƃambai shikenan kwaro kyabtakafa tame da dikka kuɗu ka luɗe muto ka kyamatu ma nzafetoh koma mitkyawtau toh gaba tingitakaw a gaba tuku ka ditoh ka beɗima naka kaye na zimbilin ka fatii ma naka kaye na zimbilim ka etaw bai ikaw boh zukkum saboka ditoh ndelaba ndene ka kwarsu ma ka tarbiya ma kyawo bai saboka neko kwara waike neko gidi ta ngatakaw a akaiye ta ina tarbiya ma kyawo bai toh gida'ibai.